Miɗon joga maɓɓetirgel dammugal gudaa tati, aranyi wodi je sudu am, wodi je office am wodi boo je drowa office am